<hesitation> ekero okonyenya engoko, nigo okorigia nigo- okoreta engoko kwansa, ekero kwaretire egoko, kwarenta omoiywo, kwabutora engoko eria, ekero kwayebutoire, kwayesunga ase erigeretie gochia inse, amanyinga aria kwabutora aiteka gochia nse. Kwabeka amache riko, amache rik- ekero kwabekire amache riko, amache atogota kabisa, engoko eria nonyebegete totebe ebeseni gose esuguri. Kwareta amache aria atogotire kwaumora ase engoko eria. Ritang'ani nigo okorabeka amagoro a inse aria amakong'u. Ekero kwabekire amogoro a inse, naro amakongu abwenerete konyora amache aria agwoka ogkwoka. Kwabogo- kwaa- kwanyea- kwang'ea konyerusia amaa- amaa- rionya. Kwarusia amarionya aria, gwakora, kwanyerusia buya buya buya, kwareta naende amache kwayesibia kwayesibia buya buya, nabo are yesibie lakini abange rende okonyora bagoteba buna tokonyeruria, okoruria koria babeka omorero igoro round igaaa ing'a, bayeruria, gose ebire bibere, kwasibia gose kwayeruria iiga, gwakora. Ekero gwakorire, ase omotwe, iga gocha omonwe iga iga, ngorusiore ebinto biri bia igoro korwa ase omonwe aria ase omotwe. Kwamanya koba- reta engoko eria kwanyebarora bono, kwarusia ebinto ibio bia enda, ekero kwarusirie ebinto bia enda, engento gioka okorusia ororo ne <hesitation> msch, ehe kwarusia ebinto ibio bia enda. Ekero kwarusirie ebinto ebio bia enda, bono gwachaka ko- kwasibia engoko eria, kwanyesibia buuya, kwamanya konyeb- konyea bono konyebutora. <hesitation> ekero kwang'erire konyebut- kwayebutora chiparts buya, yaani chinsemo buya buya buya buya iga, kwabeka riko, kwarenta egentunguo, amafuta, <hesitation> enyanya, kwakaranga, gose kwanyebeka yatogota yaiyi, ekero yakotogotire yaiyire, kwamanya konyebeka ya- koo- eg- kwarenta egentunguo bono riri yaiyire kwabekire kando, kwarenta egentunguo, kwakenya enyanya, kwaa kenyaaaaa endani- egentunguo saumu onye kwabate kwabeka, pilipili hoho onye kwabate kwabeka, kwanyekaranga buya buya buya buya buya bono, kwabitonyeria amache amake igo, yatogotoka buya iga, yaiyi bono kwamanya konyebeka emesa yamo- kwamanya konyeria.